Nsé ntèm ájob. Mméma ntém àjòb àdé, sà àdè ámátèm àyá ànyimmé ásió ádán àdád ichip, ádád ñkwéd, ádad mfòd isip ádád ákpé ámmọ̀ ãkpéñéké kpéñé ájob ádédé, ádád ñkọ́m ádùọ́k ké iñwáñ, mmémá.